भोर्तमन् हमन् हन्ग्बत् मैथम् अतिकर् पैजन्, करन् जिकुनुत खबर् ब, जिकुनुत <hesitation> बिखोइ उपस्थपन् कोरगत् होदय्, पथमते गन मैथमर् जोगेति पसर् <hesitation> कोरतु देखेबिल कोजए। अरु अति हरु कोथर् <hesitation> बिहोत्, बिहोत् ओले पोइनेत कोरग् गन मैथमे भुमिक अर्लोअ देखेबिल कोजए। अरु गन मैथमर् जोगेति किसो-किसो खेतोत् होबिध होइ, अरु किसो-किसो खेतोत् धनत्म उपर् लेपक् देख्थक देखेबिल कोजए। अरु गन मैथमर् जोगेति दिविन देखर् लोगते, देखर् लोगते ग्यन् अर्जन् कोर देखेबिल पबो पैजन्।